أحب الصيد خاصة في البحر الصيد يعطيني وقت للاسترخاء والتفكير بعيد عن ضغوطات الحياة، والتفكير بعيد عن ضغوطات الحياة يعني لمن أكون في القارب أنتظر السمك أحس بالهدوء والاتصال بالطبيعة غير كذا لما تصيد شي بيدك تحس بنوع من الإنجاز والمتعة وكأنك رجعت لأساس الحياة البسيطة.